Penso che ô fan un pö tipo e grigue, into senso che tian feuan a lengua longa e piggian l'insetto che o l'arresta comme incollou a-a lengua, ch'a deve avei unna quarche sostansa tacchigna che l'insetto o l'arresta attaccou, e via.